Si ránj sun toj kwemta kihia 'ngo nihia chaj min kasiti si ta min si chiñan' toj cha ráj, ta ba maan 'ngo nihia ki'hia sisi ki'hia 'ngo chuj bé kasiti karasunj ni, sisi 'ngo rosi ni bé kasiti ni sisi 'ngo nihia chuj ni bé kasiti ránj sun si, sisa' toj min ni bé ta ránj sun nga 'ngo sopa nej bé kasiti atuj riki nej, ni tamin chakáj ni bé ta nanj si nihia' ráj ki'hiaj chaj min nanj sani si 'hia min sisi 'hiaj chiij 'ngo ngwii anan' ta ta nitaj si 'hiaj chukwi unn, tamin chaká ta sani chiñan' chaj bé kuñan min nukwej kasiti sisi ki'hiaj chukwi' man nanj sani, si 'hia min kihiaj chiij 'ngo ngwii anan' ni kasiti ta sani nitaj si 'hia si nitaj tamin sa' 'ninj riki ni, bé chii ta ni nihia' rá toj ki'hiaj chukwí nga kasiti ni tamin chaká ta ni chiñan' chaj ni si nihia' ro' cho' min nanj sani sani chu'bi' 'nga 'ngo ngwii anan'